Karazan̈a biby mandady haiko zen̈y karà ôhatra zio ty: valavo, taimbotraka, torty, a- a- amboa, rabosy <hesitation> kamankôro, aomby zen̈y.